Ny tongolo sy tongolo gasy indray an, azo tahirizina tsisy ahiahy mihitsiny an, tsisy fombafomba mila atao an, fa apetraka <hesitation> amin'ny toerna iray fotsiny izy an, tsy tratran'ny hamandoana, dia <hesitation> izay. Tsy tsy mila fomba izany fa afaka tahirizina foana dia rehefa vonona ianao an, dia ampiasainao. Fa ny tongolo fotsiny izany an, rehefa <hesitation> raha ohatra efa mivaofy izy, na efa nitapaka, dia tsy azo tahirizina satria iny an ma- misitri- mitroka <hesitation> loto. Dia rehefa mitroka loto iny an, dia lasa mihinana loto izany ianao mihinana an'iny, tsy voatery hita maso ilay izy an, fa ilay mikroba izany be dia be ao anatiny.